Navanru comida kien nii ken ken nuu ditá nii vina atuu ján ne ye'e, kondani meninga nani aceite kua comida kua uun ndavayu teñinu deen akchenro keva'a atuna ye'í atuna na kupar deen da'a aceite ucupar nayo.